nam tokit gaf tok <hesitation> jar laman tok tatete wolin yaati, jar laman kunnen hariyya dib ette shughul ishia gudda ne wolin midafetti. Dub nam jars tok irduffe jaranyaa denkan isen akama sherehe cchole midafeteni sherehe tesen tan akam akan midaf